Pues jue ech tëjk nukyë, jëyëpch este je tëjk nuk pedyë kyëxpë. este këxë nabedyë je po'oxtyak, nëbedyä je tek tijatyë du myëdë, nakoyë këx nabednë, manytë dëkënyë je pintura adyumbë mëdyë color ech dun nukam këx- këx- këx- këx- këx ayxëyech manytë bi'i je du xa'ajpë amaxa'an am je brocha, je ujtë, manytë wa'adëky tëkënyëch je ujpë, ya este jadun kyëxëk je tëjk jedun ukëp.